Braziliya madaniyati o'zingiz musikasi va raqsi bilan judayam mashhur. Chunki bilamizki har qanday karnaval yoki festivallar bo'lsa ularning raqsi birinchi o'rinni egallaydi.